Jaa la chikopaq nkik'ar wula kijawunaq kore'eet la chikopaq wulkee' pan k'ichee' <hesitation> man kik'axamaj ta ru'uum tanqa' nkila' wach janaj wunaq pero la chikopaq wilkee' pan janaj paat janaj nim paat janaj granja kat'aliim wach qa'keh re' nwii'kuu' re'ee la waakax q'as rijaloom rik'axamaj qa'sa rib'an rik'axamaj qa'keh re' rijawunaq qa'keh re' richa'jee taqee' ja'ar la mee' rii rik'ar je' janaj wunaq wula kalma' wula kiq'awach wula kixikin nkik'ar nkila' eh suq kik'ux kore'eet man suq ta kik'ux qa'mood ki'ilja tz'ee'ra ki'ilja o nye'ra kihaa' ye'ra kiwa' re'ee wula janaj kipaat ahpare' nkiwii' ahpare' nkisoh ta ahpare' nriwii' kotaq kak'uun onteera re' nkik'ar la waakax nkik'ar la mee' y ja'ar ch'ahqon cha chikopaq ru'uun willa janaj kik'achariik e wila janaj kalma' y si si wula rijawunaq la rijawunaq ee tz'oo' nrilama la chikop ja'ar suq rik'ux nriwii' ahpare' re' ripaat